Io ndreka dia agnisany fitaovana ampiasain'olombelona kôa izy io. Izy io a indesina agnamboarana lamba. Zany hoe amoronana lamba zany izy. Dia tsy vôtery hoe zany fogna kôa fa raha ohatra ka hoe lamba efa vita zany izy ka misy hoe riatra i lamba igny dia igny zany andesina anohizana ananjy an agnamboarana ananjy ndreka a dia mierigna tsara izy avekeo.